Jaja yo va’a yua suni chii este nu sa’aro, naun tí’í sara satiñuro, jantaturo naun jantaturo nau ka’a nayiu jiro xii jantaturo nuu ñani ta’aro nuu nayiu uu ta’a kakuro jenaro te nu sua sa’ayo ya’a xii sua so’ayo te nu ma kuantatuyo nui naun tí’í kuu suni kentoo va’ayo jiii jenaíí te sua sa’ayo yaa, xii sua sa’aro ya’a xii sua ka ka’ayo jenayote suni kentoo va’ayo nu tuu suni, te nutu suni.